Injé umunéjool béloob siduliin sa babé sanja oli uŋamé nak usiil: nang mayité séén étulo. Mayité mo, mo mujuuk mé, étulo yo éjinlojinlo